اخر مغامرة كانت للجنوب كانت مغامرة جميلة كانت حياة مليئة بالطبيعة والصحراء و الـ <hesitation> الصحاري و الـ <hesitation> واحات كان في واحات وسط الصحرا كان في واحة مليئة- مليئة بالماء عبارة عن مية- مية يعني صالحة للشرب في نفس الواحة اياه في الصحراء نفسها كانت منظر يعني جميل منظر كان جميل جدا